نفظل نفقد السمع متاعي، وما نفقدش البصرة نتاعي، علاش ؟ على خاطر البصر يعتبر كيما نقولو من أهم الحواس بالنسبة لي للبصر هو أهم حواس، يعتبر أساسي في التفاعل متاعنا مع الأشخاص مع العالم، والواحد كيفيش باش يتفاعل من غير ما يرى الوجوه ويرى الدنيا بينما الواحد يجم <hesitation> يتأقلم والا يتكيف من غير ما يسمع.